Yaiporu vaera mopetï auto, jaeko yambobeuta auto iyaretape mbaerako yaiporutava, jare yaikuata jepi, öimeko aipo mbaerupi omeeta auto iya, mokoïreve yapita yemboguetareyave öime ta yaiporu